nam u <hesitation> a koaikoai tara pal tamulam. Lam e ka si me nam u ramun tara langij, ragin na tara teng, lam e kekesul nitoa mua tara pean hihin tagoan, te kukuei mulam. Kova te galus me mua lam a, galus me mua lam a min ka, e-elam e yuyus e nam u-u ramun tara koaikoai um. <noise> Ramun tara koaikoai e lu e mu lam be lam te galus e mua min ka. E man ke no te-te hasoh me mua lo u laplap turu ramun tara koaikoai bete kei na sia bong, pupuil home no. Kove <hesitation> u ramun tara langij, te-te soap galus e mua lam a min ka, e raraeh i no te hasoh me mua lam iau turu sia u len, sia bong-sia bong, be lam te galus e nam turu mes u-u len, bongbong, eiau te raraeh e no. Kova te, min ka te limut jen er <hesitation> min te limut ha-hakekerek er, e galus sapang ke goan, galus e goan tara bongbong, ne lia ku hakurek, na pital e pir haparak eiau, eiau a min ka ien. Na a tou galus tamulam, ien te pir pon ua na pital ien, a <noise> lam e haulos nitoa nam a langij te-te pol o nou bete haso ne no ramun ni galus a min ka. <hesitation> Tara sah elam e, u soap mei ta raeh ua tara ramun tara koaikoai, raeh na tara a ramun tara langij, iau te hahaulos e mu lam. Tara sah elam i mei ta ka mea tu klin, na te galus si me goan a min ka, lia galus hamue e nouk a min ka min pekak, min ka te gingin pekak ar, min ka te-te gagaus ur, e galus hamue goan. Min ka min limut gagalus mamur e goan, iau. Na a min ka te hasiko e ri ias, e gagalus hamua se goan. Min ka te hare nu laplap nu trausis e gagalus mamur e goan, <hesitation> tara sah le natei nouk e limut jen er. Eiau ku, <hesitation> elia mangil ni bor sila ua nouk ien, te sousoup ua riri, soap hamua min ka min te pekak ar, te kilin ir, ba min ka te limut jen er, tena soap mamur e mu lo. Eiau ku, hainpan.